<noise> ما استمع أنا للموسيقى. أنا شخص أحب القراءة والكتابة، ما استمع للموسيقى إلا نادرا يعني. أحيانا أكون في الأعراس، أكون في أحد الحفلات، يشغلون الموسيقى وكذا. لكن أنا ما أسمع الموسيقى ولا أحب أسمعها أبدا-أبدا-أبدا. لأني ماني شخص هاوي للموسيقى بالعزف، فأنا أحب القراءة. أنا أحب القراءة أفضل من الموسيقى، ما أسمع الموسيقى أنا.